مزاي الشهره رائهي فيها بالزاف وعيوبها زين بالزاف .المزايا مثلا واحد يكون يحبوه و مشهور، يكون يدخل دراهم معناها ملاح وتكون عنده هكه مستوى معيشي هايل. اما العيوب بتاعها الانسان ما يكونش حياته خصوصيه يعني تكون هكا مفضوحه جدام الناس معناها ما يحسش بالراحه في حياته ما يكونش مرتاح.